Kenianina kenianina kenianina loha zany baban'i Barak Obama boaka Kenia zany. Bakeo raha io malaza resaka tsy fahandriam-pahalemana tsy hoe baban'i Barak Obama tsy mandry fahalemana fa <hesitation> tsy mandry fahalemana zany ao de resaka olo mangalangalatra, mandrava reny, zany zaka malaza ao, mba malaza ratsy koa leroa.